Maro karazany moa io zao fa andao raitsika gn' amin'ny famarota akanjo. <noise> Vidinao gn akanjo, da fa agny amin'gny akanjo igny aby gny mombamomba azy: ny prix, gny plasy misy anazy amin'gny akanjo mitovy agnaminy, numéro firy i izany! Da vita izay da apetrakiny amin'gny machine eo, ka io machine io izany fa misy <noise> logiciel Odoo mahafatatsy gny vidiny. Da apidiry ao amin'izay gny agnarany, da apidiry ao gny daty nahalafosa azy, da vita izay da miboaky gny faktura, da hazonao gny entanao lafa vita aloa gny volanao.